Ju arrinesciu a dormiri nta ogni situazioni e cu ogni tipu di scrusciu. Sulu la televisioni addumata nta la stanza certi voti mi duna fastidiu. Pi furtuna nun soffru di mancanza di sonnu e, quannu pi qualchi mutivu m’arrisbigghiu, poi m’addummisciu arreri facili.